Sinukuréén saan nak sirégén mé épuur nufuk fubegeer gajagal ésubuut érigee émunduŋo gasobul nébook énaab fukuku sin gaŋeputung nak sipuur mémé nufuk bugaféén éŋéés mucohoheey bu gakuménoro soit gakuméén gulé so.